komiði sæl og verið velkomin í

í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá krökkum í Hagaskóla sem söfuðu undirskriftum til að styðja skólasystur sína kynntum okkur stöðu flugfélagsins WOW air og kíktum á veitingastað á hafsbotni ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst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

krakkarnir byrjuðu að safna undirskriftum því þau vilja að stjórnvöld endurskoði ákvörðun sína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 hún kom til Íslands í

í fyrra með mömmu sinni og bróður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

hvað er það minnsta sem má borga fólki fyrir

vinnu sína hver vinnutíminn má vera frí og önnur réttindi starfsfólks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

um kjarasamninga stéttarfélög sjá um að semja fyrir hönd þeirra sem eru í félaginu og passa upp á réttindi þeirra samtök atvinnulífsins semja fyrir hönd sinna fyrirtækja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

jöklarnir varðveita

þegar snjóar á jökulinn þá þjappast snjórinn saman og myndar lögin sem við

í ísjakanum fyrir aftan einu sinni þegar ég var búin að hofa á einhverja svona mynd með rosalegum fellibyl þá dreymdi mig alltaf bara margar nætur

myndi skella eitthvað það verði loksins svartasta myndin sem fær okkur til að taka okkur á og virkilega byrja að skapa bara litlu hlutirnir gera stundum svo mikið er svo ógeðslega mikið vatn í

Frakkland hafði betur gegn Íslandi í gærkvöldi þegar liðin mættust í París lokatölur voru fjórir

þetta var annar leikurinn sem Ísland spilar í undankeppninni fyrir EM tvö þúsund og tuttugu frakkar eru núverandi heimsmeistarar eftir sigur á Króötum í fyrra og því var von á erfiðum leik franska liðið mætti til leiks í gær í sérstökum

í tilefni hundrað ára afmælis franska

sjöunda apríl síðasta Evrópumót var haldið í Frakklandi árið tvö þúsund og sextán það gleymist líklega seint meðal Íslendinga enda kom íslenska liðið rækilega á óvart og komst í átta liða úrslit þar mættu þeir einmitt Frökkum sem unnu fimm

íslenska landsliðið byrjar undankeppni tvö þúsund og tuttugu á útileikjum það er vegna veðurs en veðrið á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki beint verið heppilegt til þess að spila fótbolta knattspyrnusamband Íslands setti inn myndband á samfélagsmiðla og spurði Frakka hvort þeir til í að mæta á Laugardalsvöllinn á kafi í snjó Finnar

Sameinuðu þjóðanna annað árið í röð lista sem telur hundrað fimmtíu og sex lönd gott aðgengi að gufuböðum og eru meðal þess sem Finnar nefna sem ástæður þess að þeir teljast hamingjusamasta þjóð í heimi Norðurlandabúar eru

fjórar norrænar þjóðir eru í efstu sætunum á lista Sameinuðu þjóðanna og Íslendingar eru í fjórða sæti þetta er í sjöunda sinn sem listi yfir

hamingju þjóða er gefinn út til að reikna hana út er ýmislegt skoðað til dæmis þjóðarframleiðsla félagsleg aðstoð ævilengd frelsi borgara og fleira flestir Finnar segja að

og köldu böðin séu ástæða hamingjunnar kuldinn er í raun það eina sem kvarta má undan að mati margra Finna gott gufubað komi þó í veg fyrir kulda og stuðli að hamingju það

að fólk geti borðað máltíð á hafsbotni en það er nú hægt á nýjum veitingastað í Noregi veitingastaðurinn heitir eða undir og er í

í suðurhluta Noregs þar eru meðal annars söl í matinn sem er viðeigandi því veitingastaðurinn er

að hluta til bæjarstjóri segir að þetta sé fyrsti

gestir hafa útsýni yfir hafsbotn á meðan þeir borða og maturinn er aðallega fenginn úr hafinu í kring

segist vona að hann geti kynnt gestum staðarins allt það góða sem hafið hefur upp á að bjóða eigendurnir vona að veitingastaðurinn dragi að sér ferðamenn og staðurinn hefur nú þegar vakið athygli því öll fjörutíu sæti á honum eru bókuð um hálft ár fram í tímann hún heitir Elías Magga og ræningarnir lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum hún fyndin skemmtileg og spennandi af hverju er þetta uppáhaldsbókin þess hvað persónurnar eru fjölbreyttar

skemmtileg og fyndin staða flugfélagsins WOW

hefur verið óljós undanfarna mánuði en nú lítur út fyrir að félaginu sé borgið að minnsta kosti í bili síðustu mánuði hefur staða

WOW verið óljós og reynt hefur verið að bjarga rekstrinum WOW skuldar mjög mikla peninga og í fyrra tapaði það rúmlega tuttugu milljörðum króna eða tuttugu þúsund milljónum þegar fyrirtæki getur ekki lengur borgað skuldir sínar verður það gjaldþrota þá er það sem fyrirtækið á tekið af eigandanum og eigum þess skipt á milli þeirra sem það skuldar það hefði mikil áhrif á samfélagið ef

yrði gjaldþrota fyrirtækið er stórt með mjög marga starfsmenn og margir farþegar nýta sér þjónustu þess þegar í ljós kom að félagið væri í vandræðum voru gefin út skuldabréf skuldabréf er staðfesting á því að lán hafi verið tekið og samþykki fyrir því að það lán verði allt greitt til baka eigendur hafa nú samþykkt að breyta skuldabréfum sínum í næstum helmingshlut í félaginu því þeir vilja ekki að félagið hætti það þýðir að eigendur skuldabréfanna fá að eiga hluta af fyrirtækinu í staðinn fyrir að það skuldi þeim pening ég er alltaf brattur að eðlisfari og það er ekki síst þessi hvatning sem ég hef fengið frá okkar fólki frá starfsfólkinu hérna og

að við klárum þetta verkefni glímukóngur og það er elsta Íslandsmót í íþróttum sem er enn þá haldið Íslandsglíman var fyrst haldin árið nítján hundruð og sex á Akureyri nú hundrað og þrettán árum síðar var Íslandsglíman tvö þúsund og nítján haldin í íþróttahúsinu við strandgötu í fimm karlar voru skráðir til leiks og allir keppa við alla sá sem vinnur flestar glímur vinnur hinn fræga verðlaunagrip Grettisbeltið Ásmundur Hálfdán Ásmundsson úr ungmenna og íþróttasambandi Austurlands vann allar fjórar glímur sínar og varð glímukóngur Íslands fjórða árið í röð í kvennaflokki var það Jana Lind Ellertsdóttir úr s k sem vann flestar glímur og hlaut

japanski pósturinn hefur verið að gera tilraunir með sjálfkeyrandi bíla til þess að bæta upp fyrir skort á starfsfólki í Tókýó er nú verið að prófa sjálfkeyrandi sendibíla sem vonast er til að leysi af hólmi mennska ökumenn bílarnir

eiga að keyra um sjálfir en bara eftir fyrir fram ákveðnum leiðum þeir styðjast við og skynjara sem koma í veg fyrir að þeir keyri á eða fari af leið Kvenfélagasamband Íslands hélt

umhverfisdag um síðustu helgi og í tilefni af því var hafið átak til að minnka

hús sambandsins var opið gestum og gangandi og þar var boðið upp á

og aðstoð við að gera við föt við erum að kaupa mjög mikið af fötum Íslendingar talsvert meira heldur en heimsmeðaltalið þannig ég held við getum gert mikið betur í því að nýta

hver sagði að það væri ekki bara töff að vera í notuðum fötum sem samt

eru smekkleg finnst þér Íslendingar nógu duglegir að nýta fötin sín því miður ekki en framtíðin verður örugglega þannig að fólk verði duglegra

ég myndi segja að sumir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 núna er ég með þetta þetta gat sem myndast

er mikill núningur þegar maður hjólar

okkur um það nýjasta í heimi tækninnar og í kvöld segir hann okkur frá svokölluðum tauganetum í heilanum á okkur er fjöldi taugafrumna sem tengjast og vinna saman tauganet í tölvutækni er gervigreind sem vinnur og hugsar eins og þessar taugafrumur í heilanum og þannig hafa fjölda tauganeta sem vinna saman og senda boð sín á milli þau nýtast sérstaklega vel í að greina mynstur til dæmis í að þekkja hluti á myndum og nýtast þannig í sjálfkeyrandi bílum svo eitthvað sé nefnt ein af hættunum við

virka þannig að maður tekur þúsundir mynda og setur inn í tölvukerfið þannig getur tölvukerfið skeytt þeim myndum á eiginlega hvað sem er

á hættuna að við getum látið þjóðhöfðingja eða annað áhrifafólk segja hvað sem okkur lystir og aðrir geta trúað það gæti verið fótboltamenn bæði karlar og konur tóku þátt í blönduðum fótboltaleik nú á dögunum markmiðið með leiknum var að sporna gegn staðalímyndum kynjanna í íþróttum karlalandsliðsins og

knattspyrnusamband Argentínu tilkynnti nú nýlega að þjóðardeildin í kvennaboltanum verði flokkuð sem

það er skref í átt að jafnrétti en fótbolti hefur lengi verið álitinn karlaíþrótt í Argentínu knattspyrnusambandið segir að öll sextán liðin sem keppa í efstu deild verði að hafa að minnsta kosti átta leikmenn á launasamningi sá samningur á líka

að vera í kvennadeildinni eins og í vakti fyrst athygli á mismunun innan

henni var vísað úr liðinu sínu og kvartaði undan því það hefur haft miklar afleiðingar og Argentína hefur nú tekið mikilvægt fyrsta skref í átt að jafnrétti kynjanna í fótbolta segir að það sé mikil vinna eftir en hún sé bjartsýn á framhaldið fullt af ónýtum gervihnöttum notuðum geimflaugum og öðru rusli er á sporbaug um jörðu og það þarf að taka til sérfræðingar hjá Evrópu ESA segja að rúmlega átta þúsund tonn af rusli aðallega málmi fljóti um á sporbaug um jörðu það er meiri massi en í öllum Eiffel turninum Evrópu ætlar að reyna að draga úr þessu rusli og kynnti áætlun um ruslið getur skapað mikla hættu fyrir geimferðir framtíðar ónýtir gervihnettir og fleira getur rekist saman í geimnum og þá verða til óteljandi litlir

úti um allt það getur líka skapað hættu ef það hrapar aftur til jarðar það er hægara sagt en gert að hreinsa til í geimnum það er ekki bara hægt að fara með ryksugu upp í geim og sjúga upp allt ruslið það ferðast og erfitt er að senda geimfar eða annað farartæki til að tína það saman mikilvægt er því að finna lausnir á þessu og reyna að koma í veg fyrir að meira rusl safnist fyrir í framtíðinni rauðar nutu lífsins í dýragarði í Ástralíu nú á dögunum þrátt fyrir nafnið eru rauðar ekkert skyldar

þetta voru Krakkafréttir vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar